wɨ la kaalɨ akʊmɛɛ leh ri wǝ bɔŋ o kǝ o leh la nyɩŋ pɨ lo toŋ ɖiaŋkpɛrǝ pɨ la pɨ la pɨ la caa keeriwǝ we pɨ ya pɨ lǝǝ co ɖiaŋkpɛrǝ la wɨ lǝ́ǝ kpɨ wuluwlu wǝ́ pɨ la caa keeriwe wɨ le pie wǝ ŋlë e ri wɨ wɨ ŋ ca la kpɛ ces bon cava.,